Manahaky anizao moa ñy kolotsain'olo a singaporo añe: <shushes> -Rozy ao o miharoharo ,misy Chinoix ñ'ao ro misy Malay ro <shushes> misy India ro misy Tandrefa ;aminy ñy fifangaroangaroany ñy kolotsain-drozy zay ,aminy ñy fomba fiaiñan-drozy ,manany ñy fomba fiaiñan-drozy rozy na samby karazany <shushes> ;aminy ñy fomban-draza :mañajany ñy lilin-drazan-drozy rozy na tsy mitovy fiavia ;aminy ñy fomba fanaon-drozy ,lafa rozy ñy manao ñy lily.